Dugabur latulya dindayaban azubu duniyah dugabur niwkam latundu dayabaɗa dayabada ya nauakur latun marra dayabaɗa yabas ka nuba dumargimai amma daya bada faau yanzu yaga faau mtukumi aban yuburgu yayuba ga turanci aga nasara nasara yacituga nubamai inbahakaba faahiya mtuku mi ashiya diyah kil buci du du duk ɓuciryagiya ashili dayabaɗa akurhair kirsimas hair kumu inur christmas jan du turanci fa iɗagu abanya yabasuka mubaga margirma jan faah nineteen seventy four jan wanu turanci amma yabasika nubaga margirmai gaɗabar mi margi wulfugiyane amma sargana cidu margiri anada wahala tuuma latuku ashili kuɗayaushe kuma ga hai december yibur mul murna sosai yibur aiy bathday giya latur murna yanasika musha buciryagiyafa jan ashina harmus hagiya mame buciryagiyi shiya aa lakedilbay kock anumush a kaka biscuti a buchir yagiya shiya harmusha giya angusheɗa ya ibathday giya shiya ya wadtu dule buciryagiyi nagun duu hardiya lubutun ira kakdu negtabai fer mai ai sai dai bulgi in aliya burden hay kak kadu mai akan fuci ashiyafa jan bucir yagiyi a a yikambanya a daɗa arubuci bucijayaɗa jiya bada latudujiyabaɗa har vin karfain kezubu wudu ma. Doctor aruburi arkakkadu ga niyanu ada ɗatu adaɗaku ma ahimai adaɗa gaɗuwan kumai latur yar a arkakka du abur wane latur yagiyi nifa bucir abaku kuma karfe kaza baku dugazuba tuu yabar dugafarsu jan dawankakkadugiyi jan certificate wanu turanci kenanba janda hirga waya kuda latumaja mul mushagiya madare hir mama birthday giyi ashiyafa dumushagiya cesukayu tuzam uyi naya murna buciri tu aiy munagu kilsun duga mule latur yagiyi maga digan naga aga aga bucirkam dugunagun kiral a bathday kefur nafur musha hadu irda kuhya naya gara kaka mushagiya ai munagu ai tu kowani duu latur yagun thiyinyi dindaci naja tabar farmai huma bucir mumane akulatul yagiyi nagataban fadbamai bucir jan buciri farinciki giyi wanu hausawaba jan bucir murnagiyi uɗagu kenan kow aniduu aiyu murna anun aa birthday gu kina shiya aa kina gazube latur yaginda kijasin dare ginda sumunagu jan du daa agu maga yaba zirga rubutur latur yaginda amu maja hu kunajah fah ɗari ga cilyi abur kina waiy kija kalkadur goyi kakkadur yagu zirna keja faiy sugunda aku akwati gunda malatun shin najaluri aa bucikazafa janja yabaɗa duv zirna asukagu tu zirna waɗi tu kikma najama aku basira kikkuma munagu kuwani latu digu diga lurk ah kadur yagiyi najama munagu.